Vahtsõaastakuu umgi vahtsõ aastaga edimäne kuu. Tä um hariligult ka üts külmembit kuid. Hariligult um sis pall'o lummõ ja vahtsõ aastaga tuu vastavõtminõ õkva nakkas vahtsõaastakuu edimädsel pääväl.